پلنگ کو دیکھے تو سب سے پہلے کیا دماغ میں آتا بولے تو نیند۔ نیند بہت ضروری رہتی، دیکھو۔ کم سے کم دن میں سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند رہتی، رات کو اتنی تو نیند ضروری ہے۔ اور لیکن مجھے تو پورے دن میں کبھی بھی پلنگ کو دیکھے تو سونے کا من کرتا جاتا۔ دیکھو، سونا نہیں بولے تو لیٹنے کا اچھا لگتا۔ چوپ لیٹ جاؤ، کیا بھی نکو کروں۔ کاما واما سب چھوڑ لے کو سو جاؤ۔ پلنگ کو دیکھے تو آرام چاہتا، کی لیٹ لو، کچھ ٹینشن نکو لے ہو، آرام سے مست آرام کر لے ہو۔ پلنگ ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھتے نیند آ جاتی۔ ایک رات میں تو نیند آتی نہیں، ٹائم پاس کر لیتے، پھر پورا دن نیند آتی ہے، نیند آتی ہے۔ پورا دن میں سونے کا من کر جاتا۔ لیکن نیند بہت ضروری رہتی۔ پورا دن میں سونے کا من کر جاتا، لیکن نیند بہت ضروری رہتی۔ رات میں سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند ضروری ہے، دیکھو۔